So eja anum na naa so ra eja unkp a a aothere obhazi o. eja jen ne re enyi hiso ozeeree o aro avaa athera obhazi re ashi kwe ara amenam o eja jen ne re soo nang anu etoma je ku bhunonoo ayina ikpe obaa rofem egbee ja gwa saa kubha saa egbee jujumene abee etodo ekpakpa turatu m haababhoa but ikpe huba rofem re ro sii nang bee saa rabhnang faa saa unonoo. so eja je taa ija ivivi ora eja aothere abhazio othera roro nu etoma je kahakaha, atheroro anoo bhoven aobee ha naa. oro itune aobee hatem avua osomesaneo vaa anoo aisoo agwo bhara zeebho and saanane anyi mma gwo ara ete agwo otom o gwenne moraa eja je tạ ije evivivbi anang anu hesaree etoma agwo saa nyi mma gwo ara ete agwa otom ara mma gwo bha ramaadan obhazio ara mma gwo onoo gwa taa eja jo nuovaavaa bha unwe obhazi bho daa Eja jere moro eja taa ija ivivivi o eja jen ne re soo fi bhu noonoo ha pamene o sazeng bhu noono eto o eja je zeeny bhu nwero obhazi hama bomaa agwo san tan eja jen nere gwene ma saa monyi ija ivivi bharosizco m gwenne mora eja je taa oja ivivi o onaa anu etomo ja kahakaha, onaa afi osomesane ara gwo otom, onaa ayina henendeme itune abangha awunawune ara osome sane gwenne mo taa ija vivivio. Ora eja, ja ara bho ja moro e e zee zee ma sa bha yem, eja je taa jen nere baa daa, ejaa unwe obhazi mora eja je tag ji ivio je zeng oman otheres bha ma kaha unwe, eja jone mee taa eja ntara nu etama je damaadamo ano awuneawune re hiso asum ara ora rikpa kpani obhazio afi hisso, asu atom ara unwe obbazi osa taa re ora dee fi hiso aidoo otom. hiso sim ma ni re okura rekpakpari asaa onoo saa hozo peema aja je re osoo nang agwo saa kuba faa ramen aithere ja ra ku bha kaha unwe gwem ma ni ne saan bha osoo voi taa anu etoma ajo aukpakpaa je eto ja mo soo ja oro zema nire oraneyem agwoo arazeng asaa taa eto jere ma humo azeeo ong thes ete o ja vivi 0. So onoo saan pi uno ara bhe ja je onuo ero eja je taa eja jen ne je zen bha unwe gwo kahakaha gwenne mora eja je taa yi ivivivi aonang hapemana egbee ja gwa zeng o zzee onaa bha ramon ithera aajo ra sa unoonoo, anaa etoma ajo emamu, egbee ajen saafa eje jere saa ji bha saagwo gwo ora obhazi bhayong ne re ikpoa hotio gwenne mora eja tas yi vivi masa ro ara ete otum aro mo. aro mma otum agwa o mo jieng onyi eja oro naa ni eja jaa saraa vaa bha kaha unwem ikparikpaa jin jo sao hobhe saa woone nyang kwere re sio ja eja ja gwa oahumo anu etoma soo agwe mora eja je taa iji vivi bha rosizio mani re